إذا بإمكاني أرجع بالزمن والله بروح العصر الفرعوني، بشوف حياة الفراعنة، يقولون حظارتهم مرة قوية، وكانوا متطورين أكثر من دحين، كمان مصر والنيل جميلة أحب أروح.